Alura ënvece për la lavastoviglie, praticament, 'na volta a i era pa, ënvece li t'ie büte ëndrinta tüti i bicer, le puzade, la casarole, tüt lon che l'as da lavé, la sare, t'ie büte ël savun e chila a fa so, a fa so gir, a fa tüte sue coze, a s'tira sua acua, al a sua temperatüra, soi programmi e pöi cuandi al a finì a sübia, t'ie tire fora e a sun bele lücide